Ino sha ba ko gn'agny zalahy ty, mbola magnontany anahy agn'izany? Lagny e nagnazavako an'iza taminao, ke efa impiry e nagnazavako agn'izany taminao sha, samy o- anao ko maregny anao sa magnano akory zalahy ty, sy fantako hoy aho, f- ka se ampodipody amign'ahy sagne za fagnontagnie za.